Azahoako antoka fa ampy prôteina sakafo hohaniko na tsy mihignana hena ah de ôhatra zao mihignana yaourt zaho mihignana <hesitation> an <hesitation> legioma zao mihignana a <hesitation> ronono velona zaho ôhatra zao amy mandregna zao mihignana ronono velona de <hesitation> afaka maraignan'igny zah mihignana yaourt miaraka aminà mofo de sy mihignana hena zah de efa ampy proteine foagnany zaho.